Sifa kwe kiongozi bora aye mwelewa kuyatu maoniya fume ayetendea alafuu, engee alikaribu na naicha kuvelu kero vyao, kuzuu kero basi zifa azumbili kazi tayari mpaka na inchi ankunda, kulingan nuu uchapa kazi wake nmeupela kutekelezana nchi. Namweni tigombea kagombe dawati la wanawake kwasababu ikweana chiingi yakunyanyaswanayonse hasa yasine kazi aningu nisine kazi mte! ayonya nyanya saji sana ngiwasa kwanu mtumishi yani ngekukunyanyaasa yani haki yako kuntengana kusi kwene mwenga ombi idawati vyana yaujinsia ingekushughulikia kwasabbau unyanya saji uzibe, kulili kweiti mwaleta chipindi chichi chalukuda twalukuda pa kwende Sumbawanga mjini lakini kwee pale mashauri yaleto ofsi kwahiyo kama labda kuende kama ngemli mtafaruku ni we ikoloako auu ulimutu wa jilani wako ngata kuumwa chila handa kunyanyasa ilazima pakumsaidie epapa halimashauli kwoo ule ustawi wa jamii ke msaidia.